പ്രപന്ഛ ദേശല ജവിത। മോദത അസിഅ കന്ദമ്। ഭ്ഹരത ദേശമ്, ഛ്ഹിന, ജപന്, ദക്ശിന കോരേഅ। ഇന്ദോനേസിഅ, മലയ്സിഅ, സിന്ഗപോരേ, ഥൈലന്ദ്। വിഏത്നമ്, ഭന്ഗ്ലദേശ്, പകിസ്തന്, സ്രി ലന്ക। ഫിലിപ്പിനേസ്, അഫ്ഘനിസ്തന്, ഉനിതേദ് അരബ് ഏമിരതേസ്। സൌദി അരബിഅ ഉത്തര അമേരികലോ, അമേരിക, ഛനദ। മേക്സിചോ, ഛുബ, ജമൈച, ദക്ശിന അമേരിക, ഭ്രജില്। അര്ഗേന്തിന, ഛ്ഹിലേ, ഛോലോമ്ബിഅ, പേരു, വേനേജുഏല। ഏഉരോപേ കന്ദമ്, ഏന്ഗ്ലന്ദ്, ഫ്രന്ചേ, ഗേര്മന്യ്, ഇതല്യ്। സ്പൈന്, നേഥേര്ലന്ദ്സ്, സ്വിത്ജേര്ലന്ദ്, സ്വേദേന്, രുസ്സിഅ।